Sandye ma bwa sa ge yna, e yi sandye ma be dna 'pa kpmi ba e zuba yna, ma dna zuba lo yna, eɗe a yio a gna dye a gi a gi ebe a gi skolaship, so ma dna a ga gna dye a gi skolaship, mi ga gna ma snu be hni m, dye bedo yi lo a ga zhi a ba dyi aza 'wo, ko kwa he kpe bedo snu m, a yi bedyegoyi m ke ha 'wo da kna ya, bena yi makata byi yi mwa wo mwamwa n, to a zhi ba zhi yi agbaribyido, yi agbaribyi ya zhi yi yi minti yi, gbedognu be zhi wo yio edye yi be zhi yi chegnudo yi da yidye beta du fi e pa kpmi ba dye hna lo yna, yi da be shna yi ga snu yi dyibye fi e pa kpmi ba yna, shnadye yi ga snu ge yi agbribyi dye yi lo byebwa fi e pa kpmi 'ba du yna, yi chegnudo yi da be hna bye, shna yi ga snu yi gbe e gnudo fi e pa kpmi ba yna, a zhi ba zhi a ga gna dye eh bedye dye hna, skolashi dye be yio yna, mi ga zhi ga da gi mi dago shna gna ebe yi yna hnio, wo gna wa snu m Nga gna to dye a gbari gna shna mutu pe tsu, dye ya tumu ya dye, wo ga gna wa snu m, mi ga gna to midye ga tumu, nga lo to mutu yi, a zhi ba zhi a ga wo yi pyi lo dye wo tumu du, wo ga yada, yi ga gbe bedo yi ga tumu ga eyna yio, a ga si wo, fayil, he ga si, dari yna tnu, he ga si eyna fio edye he ga ba nu yna, he ga ba nu, ke ha da gi ba. A zhi ba zhi yna, mi ga tu beri mu, a zhi ba zhi a ga gna eye a kna, dye be ya be snu yna, a zhi ba zhi ya dna yi 'ye wye yna yi ye e fio m, yi ga gna to beri ya be chni da yna, a ga ka gna dye babari ga zhi, abyebyeda a gi hna muhni a ga dubu yna, dubu wogacha kpebyignuanyi gi ba, yi ga gna to beri ya chni da yna dye a bu, yna babari yi a gna ga lo dezhi na, kpe a de zhi m, ya zhi ba zhi, fede a ga gna dye aye babari a kna, ya dna babari wye yna ya dna ywe yna dye yi ye fio, yi ye a fio yna ga ze ebe gbmada be gi yi, yi ga gna to dye yi sa yi wori du hni n. Azado dye ya kpa si de ba yna ba bwa m, so e be hna lo, midye ga gna mi sa eɗye ma bwa e mi nyize be yna hna n. E sa babari, e sa babari yi, shna ma snu ga be do makata dye dye hna yna, bena azado yio ba chni ba do ba bwa m, azado ga wu 'wo, ba bwa m, so midye mi sa yi mi ga bwa, de kuma ahh mi sa de dye mi bwa wori m yna, ma sa edye mi bwa wori m yna, yi wayeki ka be, ma wayeki ka bo gbmari mi bwa m, bobari kuma mi de bwa m, so abendye ba yi ba yi mi sa m yna ba hna n, ade kuma ba yi mi sa yna a hna n.